<noise> ह मोर केशवा बिर्नी बोटके फेरी एसै । र हमार घरवा ओरिपरिका मन्सावा हुनुका दिदी बैने फेरी हसै । हमार दिदी बैने फेरी केशवा बिर्नी बोटले । कुनुहु एगुठे बिर्नी बोटसाइ कुनुहु दुगो बोटसाइ कुनुहु तीनगो बोटसाइ । इअ डौल चिटिक चटाक देखार हसै उहेसे कहके सब जना हसै बिर्नी बोटले लगभग ।